<noise> awana a'u piara malu isiam potong potong ua ahamwan jadi oh biar mausia hon hanlumara nua pol mala ni reolas ko pokalo a'u, au kaluar pusulumartan boh nirekao nireikao au puni hulam pusuaule bana umoremulaman to jadi poton poton a'u ahumwan a'u ma heu hanimayana au huwoisa, a'u huwoi pakan taumaluholu amesi maloan para cuma a'u coba-coba me pada'eh nireola a'u malosihon hanlumara ni reolas suko'wa <hesitation> baru is malus yang maloang kalo masi nai motunang koa rua ni putara me motu sianami poni rekau ni reki a'u beih binatan sian, bonatan ni pulai upun pokol binata lela kau percaya koa pokalo pokalo malo, malo kalo ahau hamuan potun potun oh. nireola a'u. Apalagi tutu a'u piara tutu hu'un inay <hesitation> a'u pusu eu a'u bagara kaluar oh nipusu, barnirekiau a'u musti auhamwan to jadi, jadi <hesitation> malowan kalo u'u hamwan <hesitation> biar mo sialela kinu ni pulau koa pokalo <hesitation> ni reola upunam barang a'u hamwam poton-poton jadi, kalo mo sialela <hesitation> nireola koa, bir a'u e'u supan usupan numua, pokalo a'u lun nireki a'u, a'u halamai a'u haromat a'u halamai oh nipusu <hesitation> mai sialuman ni rekis <hesitation> lahula lahalamai <hesitation> nipusu koa pokalo a'u, a'u halamai oh sisoiremoile bana a'u hamwan salu to jadi. Bimatan si numan ni riola malusia <hesitation> `jadi kalo ai piara malun oh malon ni lebai binatan siang kan nia jau-jau koa. Binatan sia kalo uhuruam putara mai moto caname ambate kalo <hesitation> me a'i piara maloan musi ihula kandan, ihuwei pakan, jadi musi sabar barnag i'sa kan nimata salau jadi i'sia nimata salalu daba idapa titipolun dapati <hesitation> amuki kita si nimatai'le. Jadi aumau piara malon musti au sabar <hesitation> jadi auwan a'u a'u rencan <noise> kepima iheumalo tamaba ma iupiaran <hesitation> ini leli kima ihuwei tamba ma ipiaran paranni nimata salau jadi <hesitation> maloan kalo au piaran ni reola upu'nam au`wong kalo ni reki a'u boh ni pusu salalu para a'u hamwan salalu jadi <noise> jadi kalo mau silela kinopo. <noise> kalo a'u ni reki au ni hulam pusu le <hesitation> au ma'eu supan supan a'u jaji macia hanluma jaga'o reke-reke ulaman au kapo abis dajaga utama ni mulamana <hesitation> jadi au wan tapotu nai kur a'u <hesitation> coba-coba me padahal eh jadi, au dapati kepin tararus <hesitation> isia musi sa dalamancan musi icoba hidupan <noise> jadi tapa sam. tinya ei sianuma tidak semua orang mala piara malopo au wana au coba-coba me ih pada <hesitation> ni reola malusia <noise> jadi biar malusia malusia hanluma nam malosia ho num oh akal ni reki a'u ni pusu le'e